Keike so yɛ adze bi a <hesitation> nso nokwar minnyim yɛ. <hesitation> Ma minyim wɔ ho nye dɛ wɔdze isiam, hom dze magyeriin fora, hom dze esikyere, <hesitation> wo- nsu, bi mo koraa de "milke" milkye yɛɛ, <hesitation> kyirefuwa bɛba m', <hesitation> na nye adze a nokwasɛm minyim wɔ ho na dɛ wosi wɔyɛ ne dɛn, wɔdze eyi gu m', wɔdze eyi gu m' ana dze, emi menntum nkyerɛ na keike no so minyim dɛ ogu- ɔwɔ mu ahorow bi yɛ wen <hesitation> na mbrɛ esi pɛ n', adze a mmpɛ dɛ ne dɛw ne sɛ n' na ɛdze yɛ ntsi nokwasɛm minnyi keike no ho nyimdzee biara.